Ma për risparmié ën po s'la cüzina vëntarìa pa campé via niente o poch, ënt ël sens fe pasé la roba magari del dizné a la sin-a o travaielu turna, ad ezempi se ün al avansa dë pasta, fe la pasta pasticciata o al furn o comuncue rideie <hesitation> rideie 'na cuestiun no a tüta la storia, alura li vade a risparmié ën poch